Ël cibo a incid s'la salütte përché se 'na persun-a a mangia trop a ëngrasa e s'a mangia anche s'a mangia mal, cuindi tropa roba sücrà o tropa roba trop cundìa o